اللغه اللي يمدينا نتحدث فيها في الوقت الحالي هي اللغة العربية. وليش احب اتحدث فيها؟ لأن هي اللغة الأساسية بالنسبة لي. لو كان بإمكاني إني أتحدث لغة ثانية او أتعلمها هي اللغة الإنجليزية طبعاً بسبب الدراسة بسبب الشغل وخلافه لاكن كفضول بالنسبة لي لو أحب أتعلم لغة هتكون اللغة الصينية او اليابانية